المتاحف التاريخية خاصة منها قصر الجم متحف الباردو <hesitation> نستمتع بزيارتها خاطر ياسر المتاحف التاريخية تعطيك تاريخ عظيم ثم حاجات تكتشفهم فالمتاحف انتي بيدك كنت متعرفهمش دونك كي تقرا ليزافيش لي موجودين تنبهر تشوف كفاه كانو عايشين هك الحاجات ياسر واو